<hesitation> أيوه <hesitation> أنا هأقدر إن أنا أزرع الأكل <hesitation> أزرع زرع يعني وأكله. حاجات كتير تنفع زي مثلاً <hesitation> الطماطم <hesitation> ممكن تجيب البذر بتاعها أجيبه <noise> أحطه كده في طينة وبعدين <hesitation> <noise> أسقيه كده كل شوية وأتابعه لغاية لما يكبر يعني <noise> ف <hesitation> حل من الحلول يعني.